اذا كان على الاختيار بين فقدان بصري او فقدان سمعي <hesitation> هزا اختيار صعب، ولكن <hesitation> ساختار فقدان سمعي وسبب في زلك هو ان البصر يمكن ان يكون له تأسير كبير على كيفية تجربتي للعالم من حولي. القدرة على رؤية الاشياء والالوان والتفاصيل والتفاعل مع المحيط تعتبر اساسية في حياتي اليومية، بينما فقدان السمع سيكون تحديا كبيرا الا انه يمكنني الاستمرار في التواصل مع الاخرين من خلال القراءة على الشفاء او الكتابة وهناك ايضا تقنيات مساعدة مسل اجهزة السمع، بالاضافة الى ذلك يمكنني الاستمرار في الاستمتاع بالعالم من من خلال البصر وهو شيء اعتبره اساسيا لتجربتي الحياتية.